<noise> Hati nk'emotoka, emotoka hiyo omuntu akahanga habwokuba nekuyamba kutambura speed obu okuba oyine orugendo rwaawe, nekwangushyaaho murugendo kuhika bwangu nambere okuba nogenda.